Ɔ lɛ haar, kɔ̄ aa fru, kɔ̄ aablā kɔ̄ ngɔ atra gɔ wo nasɛ ‘kɔ̄ ngɔ atra gɔ wo nasɛ ‘kɔ̄ kɔ̄ a li ribli kɔ̄ kɔ̄ ɔ noo a blā floo kɔ̄ aliribli ‘kɔ̄ dumu ɔ loo atra papla an lɛ kɔ̄ a blā ribli kɔ̄ gbagba-gbagba wa. Ama ɔloo atra floo nɛ ɔnoo an blā zwaa zwa-zwa-zwa ipɛrɛ kɔ̄ adɔ̄ blā nɛ, kɔ̄ ɔ suraroo, ɔsuraroo kɔ̄ ɔ kɛnɛ zā tɔ, nwā nɛ a klɔɔ kɛ na. Nwā ijɛbɛɛ, adɔ̄ nwā kɔ̄ la trɔɔ gɛ̄, soopa azi akɔ̄ gɛ̄, kizi a zi a kɔ̄ gɛ̄ nɛ wa. Nwā soopa azi akɔ̄ gɛ̄ kizi a zi a kɔ̄ gɛ̄ nɛw ɔ jɔ̄ soopa, wɔ ma soopa ma cwe atra, ɔgɔ tarcɔ ɔgɔ ncɔ̄ gɔ wo munɔ, wɔ ma cwe atra, kɔ̄ ɔgɔ gru, ɔgɔ gru nɛ kɔ̄ ɔ ma cwe atra miyele kɔ̄ gɛ̄ ɔ loo atra haar kɔ̄ shɔ nsā kɔ̄ ɔ ma zarɔ munɔ, ipɛrɛ kɔ̄ wɔ duba kɔ̄ ‘wɔ pɛ kɔ̄ soopa nɛ a blā, kɔ̄ wɔ pɛ kɔ̄ a blā nɛ, kɔ̄ ɔ gɔɔ kɛnɛ kɔ̄ ɔma zi, ɔ ma zi nɛ, kɔ̄ ɔma inu a kizi kɔ̄ cwe a kɔ̄ gɛ̄, ɔn ma ba lo lukpɛ ablɛ ba muna. Kɔ̄ ɔzɔrɔ kizi, nkɔ̄ ɔdɔ̄ gluma dɔ̄ bɔ kɔ̄ ɔshɔ nnusɔnɔ malo ninu kɔ̄ ɔma cw kɔ̄ ɔshɔ nnusɔnɔ malo ninu kɔ̄ ɔma cwe nɛ, kɔ̄ ɔsala glumalo munɔ, kɔ̄ ɔshɔ nsā jɔɔ mannyi kɔ̄ an ri atra dumu nkɔ a dɔ̄ nnusɔnɔ nnyan gan kɔ̄ lo lukpɛ inu kɔ̄ atra agɔnɔ inɔ zā an ri atra wa. Kɔ̄ ɔshɔ nnusɔnɔ ngā nɛ nsā kɔ̄ ɔ ma jɔɔ, ɔshɔ nsā kɔ̄ ɔ ma jɔɔ nɛ, kɔ̄ ɔ sala ghuma loo kɔ̄ ɔfrɔ manji ma jɔɔ, kɔ̄ ɔ zɔrɔ kowini ibɔ̄, kɔ̄ wɔ zɔrɔ klɔɔ nɛ, tumato kɔ̄ ɔ gbɛ nɛ, kan ma jada munɔ na, nkɔ̄ ɔ malo lukpɛ'kɔ̄, ɔn gɔ brɔ kɛ sululu nɛ na kɔ̄ ɔlɔɔ kɔ̄ a cwe. Ipɛrɛ nnusɔnɔ afru haar kɔ̄ mbā aa sɔɔ kɔ̄ ɔma agā jɛ munɔ kɔ̄ an sɛ̄ mbā nɛ, kɔ̄ ɔpɛ̄ kizi nɛ ɔpɛ̄ mbā nɛ, kɔ̄ ɔpɛ̄ kizi nɛ ɔpɛ̄ tumato nɛ kɔ̄ ɔ ma lo munɔ kɔ̄ ɔ suraroo kɔ̄ ɔ lɔɔ cwe haar kɔ̄ afru kɔ̄ akai nkpi lo kɔ̄ iwɔ ma ɔbɛ jɛ kuva munɔ kɔ̄ ɔ gwada nkɔ̄ ɔni agā kizi zum-zum aa dzi munɔ dɔrɔ anɔ kɛ na, ama nkɔ̄ ɔ ni agā a kizi azaa dzi na, kɔ̄ ɔ na sarɔ nwā kɔ̄ azaa lukpɛ kɔ̄ na nɛ kɔ̄ ɔ ma jɛ, mannyi kɔ̄ agā kizi kɔ̄ adorɔ ipɛrɛ kɔ̄ adɔrɔ kɔ̄ wɔ lo kowini ibɔ̄ kɔ̄ iwɔ klɔ nɛ, ɔbɛ shɔ kizi nɛ kɔ̄ ɔ gwada gɛ̄ kɔ̄ ɔni lubɔ̄? Azwa bɔ? Adzi bɔ? Tɔ, nza a soopa lo kɔ̄ mɛ kpɛ pɛ kɔ̄ ba trɔ bɔ kɛ na. nna ‘la a minyɛvɛlɛ kutun kɔ̄ la trɔ nna la, nkɔ̄ ɔ ma inu, perenti kɔ̄ iwɔ ma isɔ a shinkafa malo, la kpɛ ma la nnala macwe atra, kɔ̄ la takɔ̄ jɔ̄ wa, lan zɔrɔ dɛ̄ wa na, kɔ̄ lamaa, la gɔ ncɛ̄ kɔ̄ gɔ cɛ̄ kɔ̄ la shɔ didi kɔ̄ la malo munɔ kɔ̄ la gɔ gru-gru-gru, kɔ̄ la ma lo ninu ma cwe atra, lama cwe atra, la malo dɔ̄ cwe atra zā kɔ̄ la lo agā kizi munɔ, blɛ la lukpɛ kɔ̄ la agā kizi kowini ibɔ̄r kɔ̄ a fru haar kɔ̄ la bɛ jɛ kuva munɔ kɔ̄ la noo azaa blā na ipɛrɛ blɛ ma la sake kpɛ shɔ lɛlɛ kɔ̄ la malo munɔ mannyi kɔ̄ a blā dɔ̄ la nwā nɛ itrɔ ala a minyɛvɛlɛ kɛ na.